والله اذا علي أختار قضاء ليلة في قلعة عتيقة أحس انه بيكون في جو تاريخي ومغامرة تخيل تستمتع بالاجواء القديمة وتسمع القصص عن المكان واما الخيمة على قمة جبل برظو فكرة حلوة بس أحيانا تكون أجواء في القلعة أكثر سحرًا وأكثر جمال.